النباتات لي يجو داخل الدار لازم نسقوهم دايما مليح بصح ما نكثرولهمش الما. لازم نقّولهم الأوراق نتاعهم و نشوفو الجدور نتاعهم إلا راهم حيين. تسمالا دايما نقلبو لهم التربة. نجيبو لهم السماد و نشوفو الجدع إلا راه فيه، إلا سكنوه حشرات و لا طفيليات باش نشرولهم الدوا و نحافظو عليهم.